انا نفضل نروح للريستورون باه ناكل للمطعم. لان اي واحد يفضل ياكل برا على انه ياكل في دارهم، رغم انه الماكلة في الدار انقى وابنى واحسن، ولكن الماكلة برا ثاني عدها <hesitation> الشارم تاعها. فالمطاعم جاية <hesitation> متحوفة، وفيها الشيفان اللي يخدمو ويطيبو مليح وفيها المونو اوسع من المونو تع الدار.